<hesitation> skwi mana ampani mana nkè nkoya sana ah'sa man nkè gada ngwots nriya sana a man nga ngiya sa nga ngèyts mana nkwasik nga nkègi businèt skwin ngèy ngidè nkèy nkya nkè mprèhna nkèzlèn ngidè nlèk ba man zhigilè ntèkhayhak ntè pa kè giya man nkè mpawadèi ada bi nkè dè nri mèzlèk ngandèi ngèlkad maslak man nga ngwots babgi ngaya, babgi mbalsa man nkè ngèyts kada nkwasik man nkè gau skwi man nkè nfana gèd nkwul nkwul nkwula avasa nkè shium skwi nlèk ngaya avunna skwi man nènga zhè mvaksa nkè ndo man maya ntè gèd sa nkè gi ntantali nkèchè a aran banki zamanisa man ntè mwunnè nga ntè ntè sata kdawcha dari ncèw dari makar dari fadh mwuzlèm nka nkèzla npa nvakya stad nkè nkèzla npa nvakyè ncèw nkè nkèzla npa azinna nyi nva andima nkarènandzènna nkwashkyèt ba azuna ndinna nbiya a toh nkwasik man nkè gada mpau dèi ndè mbi sa, nwoy duvrah ngaya mbiya man nga nwoya duvarh ngaya sa nkè da nwoya nhashèkèd mbiya nkada mbèlzla a aka ndè ngètha nva mpa aran man èsunbiya ngada miya ngada nkèɗ nkè mba nkè mana hwudè nhartèw nwa nga nwoy nlèn ngai ngidènkyakè mvarh nkèshkat nkè ntèn nlèk ngaya nduv; duva mvati kè ndau mvana nkè ntsad dè nhwud nhuwda mvistad sata nkam mana ènh ngidè nwudam mbabi kabinkam nkèba azunn nkè mbèlla mvangaya nvu ndo nkè ndughaya ndon ndazla a mvasa aman nkadagèd ah ah ègi nnzlin wahala ba èhnmpèna mvuga mfyi nwando nga goslow mviziyan nkè mvi nan skwisa ga mpwèka ndzl dè gèd, Kèba wahala mam ngaya mamatsiba nkarfi ntènga bi babngaya nkarfi ntènga bi ama man nkè nhaska kam, mam mgayan'ba ngwasa babngayan. ba ngwasa ntè nfak albarka nva nkèba nga ngwotsa ncingaba angidènasa ambula ndawa ndawa ndè nkoyi sanasa ntsad tsad nkwasika ndè bi nga ngwod nrinya ntè mpèzah; mpèzah ndè bi nkè ngwoda nriya nkwasikw nko ndo man èh ngada dè npènaè ntasana gèdak ba man nhar dè mpèlka nkè ndègau gèd gaw nginnè man nkè ngièd èhdi gigèyd agadsa nkè gi skwi ngèd ngaya bi aman nkè ngau ngèd bi sa kam siè man ngè ngtsè nchingaba nkè nkèlla nhèd nbaliya'n bi ndè ntèwi ngaya ba ntè ndèya ntè siya toh nzhèy nduniya sata mpèts ngidèkykya nzèh mpètsngidè'nkyakay'nbi kullum kabi naira nlèzl mniara nkwula ngantèkahya ndo ncho nkwoba mbalisnkam ncivèd ntè nga nzè ntè mbuzho mpa, ntè ga mbuzho na mbuzho na ngidè nkyèkya an mbuzho ncivd mbulanganbi mbuzho ncivèd mvugwa ngidè nkyèkya man zhigilè na mvakan skwina nva èhn ncivèd mbèlasaba sèi nkè mpow dèi mkucha nagau skwi nginè ba adaganjina ndowa ndowa narzikin man zhigilè ntsukwoda a duniya kuma ndowa ndowa ba nszèh ntèvunna ndo man zhè mvun bi kabi sata azuybi sai dèi man nkwo nhwasbi man nkè nhwaskam nkè nziya mbalin'bi nkè ngèts mana miyngaiisa